<hesitation> درجة الحرارة الأمثل في النهار ممكن مثلا تبقى ما بين عشرين لتلاتين درجة ميئويي. فهتبقى مريحة لمعظم الناس. <hesitation> درجة الحرارة في الليل المثالية هتكون مثلا ايه ما بين خمسطاشر لعشرين دجة مئوية ودا عشان تضمن نوم مريح وبالتالي يعناااي دي درجات الحرارة المناسبة في الصعيد هنا عيندينا في الاجواء بتختلف عن الوجه البحري في مصر.